Na'urawol je goddo tagi dum do eme hujja ko wadi be tagi dum, hala mai hilni himbe. ngam himbe numai na'urawol mai wawan volde, amma kanjum mai voli do yewta be himbe kowa haidini dum noi watta kuje do volwa.